E tumwadan paninimilaran nyamdutu bedefi a restauran man semifonda milimak dumem periwem benaftiri bedefi rindu membo semidakbita erin man semifonda defu wasa harek adi